Ñuundo iia te ja kiixe'endo vitnaa jandekundo diikikui'ia i'ia io kun yu'ua i'io kun yu'ua te yu'ua jate daakaayuu yu'ua ja ndiaa ja kuii iio ku ñuundo i'ia tia'a chinana ndiaa ju akuudi'i ku ñuundo i'ia xi ndiaá daakayu yu'ua ja jiaa ku yoo enero yoó febrero ndee marzo marzo abril ja kun ka'ani kun ka'ani abril mayu ja taakuya'atnii viko davi ja ku mayo junio ja kiixe'endo tniuuna katood'eña'a yaandiojndo ja kun daavindo ja dakendo tatando ja dakendo ku nuunindo ndiuchindo ten diuu kuii ku yukundo ja ku junio ja tandiukuii ku yukundo julio ja ku yoo julio ja ja iio ndidi agosto septiembre ja ta'avindo kuitiuundo octubre tandiuu kuaan ku yukundo noviembre ta naaxeé niitiukuja ku ku viixi diciembre i'io ndeé viixi jiaa kujo i'iondo i'ia.